کچے کھانے کھانے دے بینیفٹس تے ڈرابیکس بارے گلبات کردے ہن، جے سب توں پہلا ایہ اک قدرتی خوراک ہے۔ پاویں جدوں اپاں کچا کھانا کھاندے ہاں تے سیدھے طور تے اپاں پھلاں، سبزیاں تے سلاد آدی نوں لینے ہاں جو <hesitation> پیٹ دے وچ بہت تیجی نال تے کٹ سمے وچ ہضم ہو جاندے ہن۔ دوجے نمبر تے اپاں وٹامن تے کھنِج بارے گل کردے ہاں؛ جد اپاں کسے وی کھانے نوں پکاون دے ہاں تے بہت سارے وٹامن تے کھنِج جڑے اوہ پکاؤن نال ختم ہو جاندے ہن، جس کارن اپنے سریر نوں پروپر ماترا وچ جناں لوڑ ہوندی ہے اوہ نہیں ملدی، اس لئی اپاں نوں کچا کھانا ہی کھانا چاہیدا ہے۔ تا جو سریر نوں جناں لوڑ ہے اوہ پروٹین، وٹامن تے فائبر ملدے رہندے ہن، ہضم کرنے وچ وی آسانی رہندی ہے تے پیٹ صاف رہندا ہے۔ پر کچھ ڈرابیکس وی ہن: بی ٹویلْو، کیلشیم تے فولیٹ دی کمی ہو سکدی ہے، پروٹین گھٹ مل سکدا ہے، تے آکسیلیٹ ورگے اینٹی نیوٹرینٹ کِڈنی دے مسئلے پیدا کر سکدے ہن۔ کچھ چیزاں دی پروسیسنگ نال بائیوایویلیبیلٹی بدل جاندی ہے، کچے وچ کدے کدے جذب گھٹ ہون دا لوس وی ہوندا ہے، ڈیٹا تے ریسرچ ایہ گل وی دسدی ہے۔ نمبر چار، تندرستی لئی چنگا ایہہ بہت سَریاں بیماریاں توں بچن لئی جےڑا کچا کھانا اپاں نوں جےڑا اوہ کھانا چنگا ہے۔